हमरे देश में मनई तरह-तरह के कपड़ा पहिनले और हर देश के परिवेश और बेशभूषा अलग-अलग बा और वहा के लोग अलग-अलग कपड़न के आइटम के इस्तेमाल करेला। हम कपड़न के आइटम के बारे में हम जादा त नहीं पर कुछ कपड़न के आइटम के नाम सुनले बाटी जउन ई हवे जइसन कॉटन, सिल्क, लिनेन, लाइक्रा, नायलॉन, ऐक्रिलिक, पॉलिएस्टर, वूलेन और डेनिम। हमके एहमे से सबसे नेक कॉटन और सिल्क के कपड़ा के आइटम अच्छा लागेला काहेकि ई दुनो सरीर पे बहुत जाचे ला और जादा दिक्कत नहीं करे ला।